تظاهر بأن صديقك يواجه يومًا سيئًا بالعمل. ماذا تفعل لتجعله يشعر بشعور أفضل؟ أول شي، أطلب منه يفضفض لي عن اللي مضايقه بدون أحكام وأسمع له بتركيز أحاول أضحك معه أو أحكيله نكتة خفيفة ترفع معنوياته أقترح عليه يرتاح شوي، مثلاً نخرج لأماكن ممتعة أو نمشي شوي